போர்ச்சுகலின் வானிலை இன்று மிகவும் இனிமையானது. குறிப்பாக லிஸ்பனில் சூரியன் மற்றும் மேகங்களின். கலவையை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அதிகபட்சம். மற்றும் குறைந்தபட்சம் லேசான மழை பொழிவதற்கு. 5வாய்ப்பு உள்ளது ஆனால் அது பிற்பகலில் சரியாகிவிடும். நீங்கள் போர்ச்சுகலுக்குச் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தால. வானிலையிலிருந்து நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது இங்கே. குளிர்காலம்: மிதமான வெப்பநிலை முதல் வரை. அவ்வப்போது மழை பொழிவு கோடை வெப்பமான. வெப்பநிலை முதல் வரை ஏராளமான சூரிய ஒளியுடன். வசந்தம் மற்றும் இலையுதிர் காலம் குளிர்ந்த வெப்பநிலை. முதல் வரை அவ்வப்போது மழை பொழியும். பிராந்திய வானிலை முறைகள் மாறுபடும் வடக்கில். அதிக மழை மற்றும் குளிர்ச்சியான வெப்பநிலை இருக்கும். அதே நேரத்தில் தெற்கில் லேசான குளிர்காலம் மற்றும். வெப்பமான கோடை காலம் ஒட்டுமொத்தமாக. போர்ச்சுகலின் தட்பவெப்பநிலை லேசானது மற்றும். இனிமையானது இது ஆண்டின் எந்த நேரத்திலும். செல்ல சிறந்த இடமாக அமைகிறது.